L'uma gia tante coze da fe ën ca che basta, i va ancura l'alenament anche ën ca, venta ancura anche avei 'na stansia për alenese, no, no, no, no. Anduma ën palestra, sörtuma, piuma ën po d'aria, truvuma cuaidün, fuma 'na ciaciarada e fuma d'ezercisi ënsema a i auti e parei magari cuandi zbagluma fuma anche tre, cuat ghignade